A mia mi piaci vìviri nni la natura ma nun mi piaci dòrmiri nni na tenna. Comu dissi prima, appena agghiorna m'arrisbigghiu cu la luci. Mi piacissi passari na notti 'n muntagna ma, si comu avissi a dòrmiri nni na tenna, preferisciu passari la notti nni 'n anticu casteddu.